Makunnyel hite lamtarki e amfire ngam huɓɓuki e nyifuki hite gulob lamtarki, kanjum woni hakkunde ko hendu wayaaji din ngam toy hite nataa inaare gulob.